दिसेम्ब मा तु जेतिअ हुनु, तेतिअ <hesitation> हेतुहे मन लेहे जे दिसेम्ब मा <hesitation> तु हेखो मा बुलि मन लेहे हे। भसर हेखो मा तु अमर् हुमए परे अरु खुब् बेसि थन्द होय्। अरु बन्धो होय्, थन्द बन्धो दिए, स्कुल पर थन्द बन्धो दिए <hesitation> करन् नोवेम्बे ते एक्सम् परिखह् हो जये। तो अमर् नोवेम्बे मह थन्द बन्धो दिए अरु कोबत् फुय् बोलो जओ अमि नोवेम्बे मह रति पजे ते होय् खुब् धुनिअ कुओलि पोरि थके। <hesitation> कुओलि खुस्कर <hesitation> भेतेतिअ हेगु मन लेहे हे अरु नोवेम्बे मा तु हेखो मा बुलि मन लेहे हे करन् नोवेम्बे मा हत। अरु कुओलि पर दिसो मन लेहे बहि अहे अरु <hesitation> हेवलि फुल् सुत लोत् फुलि पोरि थक <hesitation> तेनुक दिसो अहे।